Ty fomba fikarakarana atody io zane, alao atoly io he de maka vilia boly rehe madio, le kapohy le alefa ao amizay le kapokapohigne amizay reke. Kapohigne de asia sira. Dia i reke vitao asiagne sira, mafana lapoale teroany le asio menake lapoale. Dia atao ambony fatany eo le arotsao amizay reke le avy eo ka reke lafa hitany hoe maimay ambany ao le avadiky amizay ka reke, le batao avy eo